Ман чойро интихоб мекардам, зеро он рӯҳи маро ором мекунад. Чой як қисми фарҳанги мост ва дар муҳити хонагӣ бештар мувофиқ аст. Онро метавон бо алафҳои шифобахш омехта кард. Ман чойро ҳар вақт бо лаззат менӯшам. Қаҳва нерӯ мебахшад, вале чой ором мекунад.